Ɔstarali a tun nɛɛ li we dekuviria maba angilɛra, lo ɛkspɔrtatɛre nɛ bawelo jamsi koke, jamsi kuke, arobe ya we hɛ'aa ho dimiɲan ale dɛ tamima yii tun binure. Mun cururu a naforo ɛna sa naforo ɛna. Donke to bun si we nɛ aba dekuviri ho yura.